Tzá shiu káh aig éh gie yiu tzá áh úh ko shiu kó láh choig tzá, lá pein tzáh láh áh jóh íh caig láh jóh tasa lá jóh muoh taig jóh íh ñiuh lá já láh áh la jóh la úh cóh la bá yaig óh, óh fuo nóh áh jóh aíh tó kó nóh kóh salud chá tzá lá jóh chai peig láh báh jóh óh taí lá noh áh aig muoh nóh lá chiu muoh jóh, lá jáh láh áh la jóh la báh noh áh- áh coig la báh nou jóh gie tzá la jóh gi la já láh óh fú la mainzain la bá oh pé gie shiu tzá, kó lá lá pain mjuu oig tsá la jóh láh áhh óh fú la báh aúh, aú táh, aú náh, aú-aú láh prisco toig tsá la jóh aing róh aum shiu tsá muo shiu tsá müh la jó aing tsáh gie sjiu tsáh la jó noh la úh kó shiu chá tzá áh jóh cuig la báh nain gie shiu tzá áh jo la bá éh nóh coig shiu tsá óh mjuhh la bá úh có shiu cha tsá, la jo oh la áh tau no jóh jí úh ko shiu ch tsáh gaum óh nóh láh la jó la ein gie shiu tsá aih ai koh oh la cha tsá.